Ny voan-kafe io zany da misy karazany roa mazava tsara: misy ny antsoy hoe arabika, da misy ny antsoy hoe rôbusta. Ny arabika malefaky sady mamy, mana tsiro malefaky zany i sady soa. Da ny rôbusta kosa mahery kokoa sy mafonja, mety amin'olo tia tsiro mahery.